A bʊlalɨ mi gəmiyo a joulo kʊb a kəgani gəmi, mə swile betiya nya melatəm a daagɔ mə woi, n mela beti gəm kel Kwaamai jʊgɔ məya nəli. Na Kwaamagɔ be douile n nya bəla gulo a bʊm bʊmi. Bʊlalɨ mi a kəga ni gəmi a joulo kʊb a kəgani gəmi n nya betɔ mʊgɔ betɔ lɔmi təbɔ beti ni nən dakini təbɔ daani nə yɨm dakini nəbo ji n mela jim yɔtəm gəlalantalɔ a bʊm bud be ja maa gəlalantalɔ nəngɔ jʊgɔ mə ya mʊgɔ nəl mi gəmi. A be bətənleyo a bʊlalɨ mi gəm a joulo kʊb a kəgani gəmi, mə swɨbɔ yəlan yɨ mə gəlon na tai mə yɔbɔ kuul mə jwiyebɔ twam. Mə kela Kwaamale be Kwaamaga nɨ kwanɔ a wʊnɨ a joulo kʊb a kəgani jʊnɨ a su joulo kʊb a kəgani nyongɔ ka jəle a kang mi gəm. Nəngɔ bʊlalɨ məndi a joulo kʊb a kəgani gəmi mə swɨle maai. A bəmtəniyo a joulo kʊb a kəgani gəmi a bʊlalɨ mi gəm n maa maaji Kwaamai təngən daani mə dwalbɔ maa kwamagɔ mə tam kan kan Kwaamani n mela kam nəb gəm diso da maa maaji nəngən m mela kaam nəbɔ diso da maam maaji nəngən, nəngɔ bʊlalɨ mi. Mi kaa jʊnɨ a tami kəngkəni mə ya kəgai na maaji Kwaamai, mi kaa jʊnɨ a tami kəngkəni mə ya kəgai na mʊrtəm betɔ a dali mi, mi kaa jʊnɨ a tami kəngkəni mə ya kəgai na suwatəm betɔ ja ja kəga nən maajigɔ ditəbə nya beti ni jə you maajigɔle kang jinɔ win nəl jinɔ win a maaji Kwaamai təbɔ maaji youli, təbɔ tangən maajitinɔ jʊ a dəbami a kəga a kəgani gəm kəngkɔ mela beti gəm kanga jə yɨ yɨm nyanle, n mela beti gəm a nəbni gəm jə saa naakanne n mela jim gola naakanɔ gənanyɔ gola naakanɔ gənanyɔ diso naakan jina bʊm